Atupo, anengla, adeny, somon, angwan, mut mut nyo akong'a, nyo adeny, nge somoth, ngo ongwan, taman, ngo akongia, ngo odeny nys somox nge angwan.